Yu ta kiti kukini ngu lakondró, lakonro yó ta vaxata initi chí kini anratí, kini kati ta na koni noti tá, hon va xatainiti ta ho o on. via na kon davii na keo na kó kaí tá nion nravati xaó, tana nravati xaí tayú ta kini yúi keti ná naketi xhin dikan xhí kini nratí, kini hó inti davati ho o on. ta hó ñóo yó oti a ta hó yú yo hoti tá, kao no yú uti ta na xaó no oti ta nión ni nravati ná kitijan vá ngutí, taxajan ta yú ta kitijan ta vaxataini ti ho o on. vaxata ini koniti kukini ini ta yui ketí.